بصراحة أنا أفضل فقدان مفاتيحي على فقدان هاتفي المحمول. لأن الهاتف صار جزء كبير من حياتنا اليومية. في كل شي تقريبا من التواصل مع الناس إلي العمل حتى الترفيه. إذا فقدت هاتفي بيكون عندي مشاكل كثيرة في الوصول للمعلومات. الت-الترفيه وحتي التواصل مع الآخرين. أما المفاتيح ممكن أضيعها وتكون مزعجة في البداية لكن يمكن بسهولة التعامل معها وأستبدلها.